Ka daxa masei paana raan daxa a du gana stori wana nia araan ga mumut ma ga ut laba <hesitation> a ze ra wat saan gat poxin a raan ga mumut masing iyaak ga iziar varaxai naanaa ma papaa zurugu di viraai nia wana nuu saan ka raras masing gana maas texaas pana a braasim aang a mun sospen gana maas texaasia aana maaas texaas pana kuk ang gana maas lexaas pana waan ang la uran ma iyaak nia a mur poxin kari ga laainim faraxain a- a haanaa zurugu ma papaa zurugu ga rexaas waan ang la uran ga rexaas pana wok uma iyang ga rexaas pana uma dit staat poxin masing faa ma a vaanong i wana xa masing faa ni ga rexaas ma iyaak a naamba waan saandi viraan ma masing gana maas texaazin nduaagu <hesitation> nduaagu taataa zurugu vaa a mun taambu zarugu vaa di viraai nia masing ma di viraai nia zaait pana u- mu saan a kari la maskana vaal anga papaa zurugu xa viraai ma pana woxin a sa- a rotang ang a saarip a taamiok kuna wa Tauma iyang ka rexaazing a raan kuna tauma iyan masing tauma iyang kawi di at poxin palaau ka gaat a naan kuna a vazu ya a sa- a xavaling ma lamur a uma xana balas <hesitation> iyaak a mu saan a kari a mun mu laaif surugu ma faraxai wan naanaa zurugu ma papaa zurugu yeyaa zurugu <hesitation> di viraai nia wana a wok uma iyan a waan ang laraas <hesitation> a mu saan a kari ga rexaas daxa wana masing gak- gak- aa rexaas pana a raan a suruk lan ang <hesitation> a raan a suruk lan ang a itnanga dit suruk lan ang palau. A lan la mu taan faa ka gaat a raan iwana xuno suruk lan ang a raan a pi flan faaxur a du xana laak <hesitation> di viraai ma ma naari la mu taan kari em <hesitation> a woxin surugu mase ga soxot gana i galaas pana saaleng lan ang kula a- vaal saaleng mbari ang saaleng udara a udara ri amaa a- a zaan ila ruan kat sagas sgait kuna suruk udara iyang fakilaanang giras <hesitation> ga rexaas pana a- a raawut ang paaninaraan Kula zagazang kula araan kuna saaleng mbari ang <hesitation> a be- ala- a a lauran kari dit firing a- a dit fakilaan adu xuna i saaleng firazing a zaan masing a udara a bari <hesitation> dit saleng la uran <hesitation> a re a raan a- a iwaan ing la uran gat maadit tavaangun paaninaraan gufguf kuna maadir taawut kula bina xabaar dit fakilaan aan a- u la uraan <hesitation> a bina xabaar <hesitation> maadina waan maadina waan raaun farawuk la mun non dit fakilaan a mun a mun non maadit sagas pan. Maadi laak a varaanga a wut maadina kabal maadina at sangas raaun maadinga laak maadina xop a mun mbari maadina varakin maadi zangas anga maadina zangas sangas sangas sangas <hesitation> kanaaf maadina balas la ze ra non ka maadi naaf maad iken mbalas la bing la nduzaraaf masei <hesitation> la nguzaraaf maei maadi ken mbalas la vaal <hesitation> gu rexaas a bina zaait ka lawalaau <hesitation> Mu taan a kari em mi- ni masei ga isoxot ganat paan sait la uran kuma saaleng mbari ang, pana vung saaleng ion bari ang ka mo intarasting saait. pana vuna, guna kabal, a wu xana xup faa, guna valaau, guna valaau anga xuna kanaaf guna tangin a wiun xa xup faa. <hesitation> Gu ken sop fa maat a bari nga la mu taa- non taan a kanaan. A za non taaim maadi zop famaat a varaanga a- a- a lva pis <hesitation> a mun lava pis kanaan, maadi ken fazaak anga, xula bina masei <hesitation> a za non taaim dia- a viraai yaa zaait ia wana adauma iyang a daumayang <hesitation> madiana mass kaval xalaak, di xaval, xaval, xaval kana iziar xaarik <hesitation> kana maas siar tripla de o usfa urul a raan urul a rop kana mal- ma- maraang faa mumut, ma maadina katin pizin a mun yaii a mun yaai. madina worr, dina wor ra mumut kana imaal faa tak la pira, ma lamur duna ka zala vaif kuma uma xanak kana maravas, ma lamur xa <hesitation> dina staat pok uma. A raan dina wok uma, <hesitation> dina woxin kalaak a mun mburuma di viraai nia wana woxin a mun mburuma di laainim a mun mburuna <hesitation> a wuma wiana biza naan nanga f dit poxin naan naan nanga a za uma zina. Dina vala vala anga dina pis <hesitation> la muraana pizang a vala dina a woxin a mun kaef la maskana a- auma <hesitation> naadina ngun kalaak dina ngun kalaak a- a mun biza a mun biza a kanaan. Dina vazu be a- a raan urua o urul a uma xuna ze xuna malagan o ze dit poxin be a naan urul pana raan a vaazui yang a raan di vazu vanang a- a biz xa em a uma xa vaanong. Araan ndi waan saait la- di saaleng giras la uran dina maas texaazing a raan kana saaleng girazing. Masing ma di viraai anga nia wana mu saan kaanan na- xa- nari. Amu taan kari gan soxot masei gana i saaleng firas <hesitation> giras kari masei a vaabus ila uran di saaleng mbari di saaleng udara a raan a waanang saait la raas di viraai nia a raan a waanang saait a- la raas ka- at faraxas be faraxai a- a maunang a- a raun Ang la uran a raaun laa ruan ka masing bani di raaun a paa laalaxon paa la raas <hesitation> a raan ila waan laraas dina maas pizik waania ra a raan ila- la waan inaraan o la nguzaraaf masei yaas kasi a yaas kat malak pizik paana burut ka em a raan kuna waanang la raas o xawit a flan faaxur a raan gu- guna waan la raas guna maas girazing la raas naari la mun taan kari em ni- ni zaat gai soxot masei gamat paan la raas pana saaleng faabusing ila raas saait ka mo- mo daxa zaut <hesitation> pana vuna guna a raan guna wizik la maskana raas guna raain a kaa- a mun saan ka a varaanga lan laba guna raam a lan mumut ka- mu kaala a- a ian guna ren la maskana raas <hesitation> la maskana raas saait ka gaat ka gaat a mu kaain a mu kaain faat gu ken ten o mun gaam a ze a pas a xalil <hesitation> Guna ren la maskana raas guna ren a mun kaain ian masing a marof a ulauvi a- a maaxira a xula belu a waana baar a ian ka masing a waana baar ka masing bani a mun a varaanga a waan a barawa <hesitation> a mu kaain kaain ian guna ren la mas kana raa a xelawa a kavaruwa ka a- raafan guna ren a maalus a zaauf balavaai guna ren la maskana raas <hesitation> a mu saang ka varas guna ren la maskana raas. Ka gaat a raan i wana a ulauvi galaas guna tangin nanga a ulaavi xana varas <hesitation> a ulaavi a uton ka gaat a raan i wana <noise> a raangun ka gaat a raan i wana guna wizik la maskana raas ma guna tangin <hesitation> ka gaat a raan a xelawa a raan A k- a zaan a ze ari a raa- a raan a zaauf a zaauf anga a raan i wana xa gaat a non i wana guna waan faatak pana guna wizik galaas la non a kanaan guna tangin a mun saauf ka gaat a raan a uton a ton kari guna wizik kanaan laraa raan a kanaan guna tangin nanga la mun non a kanaan a balawaai a- a mut ka gaat anga a non iwana mut ka gaat a non a balavaai a non a zaan a- a zaan a- auton a mun ian ka varas guna tangin la maskana raas ka gaat a mun kaain faat guna tangin la maskang a raas ka gaat a zanon non la raas k- ka saa? Xa dip be a zanon kawit be na ndip palaau ka gaat azanon kagaat a luk <hesitation> a mun luxa naan ka gaat a mu varaanga ian di tingaal wana <hesitation> gu ken libis pana ma gut tuk ian la maskana ma gu ken tukbilak kaarik ogu ken libis iriyat ma gu balas la za non <hesitation> ma gu ken tangim a mun marof ma mun mut <hesitation> a varaangabalavaai guna tangin la maskana <hesitation> ma iyaak nia xari iyaak paan laaif surugu ga soxot masei gana raaun la uran kuna saaleng mbari ang ma- a a bari ang ma- a- raan a raas saait ni ga soxot masei ni nga gat poxin pana laaif surugu pana ni zaait ga gaat a femali zurugu gat lugaaut naandi nga wana mu saan a kari <hesitation> ga rexaazin gana vakilaan his siragu la bina gana vakilaan nis ga rexaazing a mu fafnugu vaa mun nduaagu vaa a mu moxorogu vaa ni anga ga rexaazin fafnagu vaa a mun nduaagu vaa mun klen surugu nia zaai ga rexawazing naandi pana vuna papaa ziragu ma naanaadi viraai vakaaf nia vasei vakaaf anga nia wanaa bina zi- zirugu xa masing faa <hesitation> di riraai nia wana bikabar zurugu vaa, a ra ba raau ni nga ga rexaazin a marana uva surugu ma iyaak naan be